अर्जेंटीना में लोग ग्यारह हजार ईसा पूर्व से रह रहल छे। अर्जेंटीना के कुछ हिस्सा पर इनका समाज के शासन हले छे। पंद्रह सौ तीन के दशक में स्पेन ने चांदी खोजने के लिए। मूल अर्जेंटीनावासियों को गुलाम बनाल हेले छे अठारह स। दस ईस्वी में ब्यूनस आयर्स के सत्ता वापस लेले गल हाले छे।